زه په ورځ کې تقریباً شل تر دېرش دقیقې په خواړو مصرفوم. سهارنۍ، غرمنۍ او ماښۍ - ماښامنۍ وخت نیسي. کله چې ملګري وي، دا وخت زیاتېږي. په اونۍ کې دا شاوخوا درې سوه دقیقې کېږي. دا وخت یوازې د خوړلو لپاره حسابوم. د خوړو چمتو کول یا پاکول پکې شامل نه دي